يجب الحفاظ على البيئة لأن البيئة ليها كل الأولوية، إحنا- إحنا ننشأ <hesitation> ننشأوا في بيئة كلها صحة، وبيئة كلها مقومات اقتصادية، وهي الأساس المستدام لنموالاقتصادي، <hesitation> فقط إللي يظمن الحياة الصحية للأجيال القادمة، ويظمن- يظمن أيظا استمرار الموارد لهذه البلاد، ويظمن استمرار النموالاقتصادي.